Ty ketriky tiako, zaho tsy de mila fangarony maro. Fa lafa misy tamatesy, misy tongolo, misy tongolo lay ty sôsiny, lafa i zay.